Eh debbo ma gondumi gaskiya dumbi a andi enenfulbe dunmo wuro gaskiya gimi sannanbo a andi koba bacchel hakkilo wodu kamala gaskiya di burgakema sai dai kadi enen fulbe a andi yawanci bangaren dan bawle wuro dun watta gam lallai wodi ledol aa dummi kawam to domma gaskiya mo burgakiyam gam daga moron muhammi daga primareman mo fuddiyikimo miyidimo harde emo jangayi har Allah wadi mo hirumuni mi himmini min godi tegal gaskiya hude jidi gaskiya mo burgakiyam sosai minani beldum joddaki eh mako daga baya berncido o hakkilaya mimma mihakkilanimo sannan bo eh yanayi tarbiya hande ko daga champi har mun gadi mangal amma to dow nane goddo giya wika wala gaskiya dokam alfaharimaje har min gari min nehi bededen fulawaji sannan bo yidi tarbiya. Sannan bo deder sorgudo on pullo na alin goodo shafi don pullo sannan bo dun mowuro dun mo chelel sannan bo gaskiya iya dai gordo eh tarbiya mo hebi tarbiyya gaskiya annan ilimi zaman mo hebi bo dun Arabic daidai gorgodo o wadi daga wuro ma lokaci modon layi t mo hotai makaranta monon windiyan lidimaje mo detfe dun modetodun watodo ko nanini beldum andi dole wodi a don yecomo berajo am to ohn ne musamman to mi hotibo dum bo dun am to wane da wane da yaraidun oh yarai mo andabe amma fa mo noddibe sannan bo a farinciki kawai de yare nemo to don mingadi ka wakki eh mako dun. Hoti wodi to weti weli miyi'a wane gere go numman, na musamman to luttudum gari to sterabe to to mi wari mi hauti durmen on speca dun me minani beldum sosai mingarti min gari bangu large Allah yi'ka haramun Alhamdulillah hande min mi dade haure wala de deyi denno ko dunbednda din gidda bogidirki sai tewo dumbi gogo eh mi kawu zamani wattitake eh don sakkinai to ammafa anda bo ni har a wadayi muchel wala no jodiro jam sannan bo hanko bin maji wala tashin hankal to wala haure to non hani stakanin magube. ndi wima ta munyu kam dole sei a munyi to munyal gal bo to yande dun wima hande wane munyu to fa an kam fa nder nder boneto ah to joni ko a habdu e goddo sei dum wima wane yar munyal to ai dama dum cucake ma to hanjum to wi yande dum wi dum habba ni ma tegal to lokaci jamare hauti dum yari fatiha ehh Allah hokku njode jam Allah hokku njode to wala fa kalmawol ngol dum wi'a ta ma sei dei dum wima wane sei munyal to munyal ngangal fa dum njode den waddi dum wi'a ta ma sei munyal ngal ngam ko wadi dum njode yau da gobe to ta hisake bawo lokaci moton wuro mabbe ai don ma dum njode munyal to na on munyidir ni dum wattako to dum munyidirayi hunde shim sei haura on to amma to on munyidiri bo na wallahi dum pat sei dum salo to enen fulbe mi don nodda nbandirabe am fulbe hande to dum wi dum hautete e tegal e bi kawu mada goddo ko bi bappa mada a'a kawai fata mada Allah wadu dum dun njodo jam san nan bo ndara yanayi tarbiya debbo to dou yanayi tarbiya debbo fottani ma wallahi nbagu to bo ainihin tarbiya mako wardayi ai fottanayi ma to daga arande ma misali to ta jabu wadu lallai wai a ndayi neddo a ndayayi hali mudum an adon yi'a dum mo mada san nan bo won haliji goddi di mo watta di kwata kwata di fottayi to ngo'ol sei nana gaskiya e ngol wurtake ma san nan bo dum don yi'a to dum wadi don bo wawai njode mon den nde salo to to nde salake dum to bo don bo mburi hallol amma to dou Allah wadi njode weli to fa dum beddi yajjinki nleyol ngam ko wadi bacci mada e bacci kore mada bacci mada din e bacci nbenton dum fu dum hunde wore wuro kawu mada hanko bo mo warti wuro gogo mako to dum fu dum hunde wore wala gi'o wo nbandum ko kaye to dum mi don nodda min gaskiya har ga Allah min ko ngadumi wuro mi don nana mbeldum so sai njode tegal nleyol ngammi amma bo fa gaskiya wala matsala sei dei lallai dum don yi'a tegal won matsala to amma tegal nleyol min kam mi don nder piyo nberde cewa ko toye njami mi hulta yiki midon njogi mo nleyol am sakamakon mi hebayi matsalaji di dum yeccoto di pat mi anda di ngam ko wadi bano mbimi e bawo ko mi hoya mo ma modon mari tarbiya mako baba mako hokki mo tarbiya de- den gorgodo mo wadi ilimu mako dum zaman daga duniyaru e fewi ma san nan bo mo wadi dum arabiya to du'um dun walliti mo so sai har joni bo mo don mo tonta hala zuga ngam debbo enen fulbe ko nawirden ko ndeye nbangal ta wi a wadanai gora biyayya ma sei dum wi'a a'a ai wance njoni anda ko watta ma hanko komi sei goriko hanko komei sei goriko to kadin ta tokkayi gora mo tokkata to amma enen fulbe ngo'ol ma mi don wolwa e zaureru ndu dum wada no dum watta pat to wodi hunde wonde nde dum mbilata fulbe dum wattita na tinani mabbe dum hollabe mahimmanci njode nbangal wuro gorko san nan bo e gorko on fa hanko won komai mada ta tokkaki gora fa wala e ngonda to amma muddin a tokkake gora Allah wallitete san nan bo dum wi aljanna mada less kongal mako woni to amma bo enen fulbe kullum dum don wada nasihaji di to amma nde wala hudeji darasije nde dum watta ndi pulaku dum so sei debbo hoyira dum ma ba dum sido amma njon to dum warai dum heba ba darasije ko bo depte godde dum fiya de dum heba misali dum shiryo reube dum wi'a to reube be hambe bo nda ko be njangina njode nbale nbe kolla mahimmanci njode nbale bo e tokkaki gorko dum to wallahi dum wallitai en so sai ngam enen njoni musamman ma dum wartiri hausa fulani en mburi en gida njode tegal to hunde de gaskiya nde don wanni'en enen fulbe to dum wi hausa fulani fa an fullo ma a natti an mo nanta fulfulde ma a natti to nde dum memi goto ma fu to dum pat dum memdi on to hanjum min to nbangare am min mi don nodda ko tinda ko dum waddi hala ko shafi wuro to mi don yajina hude nde ngam nde won mahimmanci so sai dum heba bo jamare meden mi don nodda dum wada darasije na musamman nde dum hollitata njode tegal den sabili ga dum wallitai so sai to amma to wala darasije ko shafi njode tegal den to fa njode den nde welata enen fa to ko minon ngonbe nder gelle ni to debbo sei holla hayum kawai gorko kam wala ma na dum komai to to jamare men fulbe men nder nder ladde to enen ma ngonbe nder gelle noye belle ngonbe nder ladde to amma to hebai misali njon dum heba ungiyare na musamman kollitore tege njode tegal dum heba reube dum wadana be kaman ko shafi semina dum warta dum wi'a be nda to be njahi no be kollitorta to to nbe nbe ngari nbe kauta e worbe shim to wallahi dum wallitai so sai enen fulbe komei sei dum wi'a pullo komei sei dum wi'a pullo sei dum wi'a zawar sei dum wi'a ai enen kam njon en mburi ko beye zawarci al- hali bo njode den dum hentata hunde den njon ta yahi fombina do fombina Gombe goddo hayum dai e fiya e dum fiya to weti amma e njodi to amma enen bo fa tinda fiki kin ki wala don dou tsari musulunci to dum fiya ta hande hunde shim sei debbo aroga kawai do e do hayum kawai hayum gorko kam na dum komai to min mi don nodda e zaureru ndu to wodi mataki dum hoita ko bo won tsari gomnati hoita dan Allah mi don nodda to wodi tallafi goddum dum watta lallai hunde ta welni an tan hanayi mbelna an tan to bone ma lallai to dum hebi ma to bone hemma ma to an bo to banda heba dum to mbeldum bo to a yidi kowa heba mbeldum dum to dan Allah mi don nodda ro dou wodi layiji goddi di dum tokkata dum wo'ina nda darasije dum heba darasije ikkitinoje njonde tegal ngam enen hausa fulani dum don wartira en hunde wonde daban sei dum wartiri ki cewa kawai en njotta ko tele al- hali bo yariga da worbe ben dum wartirayi be komai to min mi don nodda dan Allah do mi ndarto do on nani ni bayaniji am